نغسل الغلة ننظفها نقطعها قديمات قديمات متكونش طروفها كبار يكونوا صغيرونات شوية اااا نحطها تبرد في الفريجيدير وبعد نخرجها نعبيها في كويسات نعمل اكل كريم شانتيه زيدا نزينها كفوق منه كل بالشفاء.